Nke nki ene, ereng di tce dichi di kyu o kanong, mbuob kashuu chiom mu a da chi, mu a da nyid a fu kitce ndi kiren ki kyu o kanong, osowo mun osowo mu a kad, a a buu ne tcifiring a chi nshuam eyen a bii kijii a man e ryi oned mu o da o ba nwa ditce o, erengh a byi a ba oned o-ba nwa ditcd, o nwa ditce na? Ka to one oto, o-mu o kam chiom, kikwu kuyanghe ka to one oto, o juo o fu wo a-mu a-rung ochuab a kwu okwu difyi a ba, a-ryi oned o be okam o a ta kira nkina, otcin ji, aa wan na, kikwu kiyanghe eyan nki kin, kirenghe o da ra chiom kin, o ri ra kanki o-ba a-nyide a fu kitce ndi dirun ndi ditce ndi anong ee ki fii ene a man e-buu to ne bunyindyitiem ne okwan eyen, kireng a da man banshuam eyen ne o, a a-man banshuan a bii kijii, okwan amu o wa o ka fa, a-nyid a fu ditce ndi kirun ditce bunyindyitiem ndi oso o-chi o fu wo a kyu ke bunyindyitiem ka to onef mu a mu mu a shuon ne nyi. a-kped e-kabe erenghe ba chi ba-chi e kware ditce andi di kyu nen wa ditce ndi kato akamirishwa ke na oned mu woa mu a da a kabe A fu u ba chi ba riji ba re e or o chi ochi a chiom nki nen o chuab o, obua o ba chuab o ke nke mu wo a a-rii o chuab ke ochuab me wo a mu a mu-a kiw oned o fii mu o-da o kye a ba-rii oned oo-be o-ba kye ochuab, bunyindyitiem bu bu da o kye ditce andi anyid a fu ditce ndi yen, a man e dib abuo ka kim a ra, ditce ndi dirun ditce ndi jyi, enw nke nki ko. Ditce ndi di da o nwa, oned o o fum akwu o ba sed o wo a kyu a rii a fu, ditce ndi dirun ditce ndi dirun di da me e nwa, or ditce di nwa me oned o sed o. kirenghe a da buu. A man e buu a rii obisu, ey ditce ndi dirun ndi kanong o, ndi di chi di chuab a a buu a tca dikan a da chi bankponge eyen nw bunyindyitiem, oned o t, a mu ne bankponghe m be a chi a chi, omu o o banghe, a kped henn, kirun dibě, ke na omu o o-da o banghe a chi bankponghe eyen a ditce ndi waang ndi a da da chi bankponghe eyen mbe ba kam ba ti, a mu ne ki pang chiom nki a chi achi ke na ditce ndi wang, a da chi kipang chion eyen, ke budege-re ne kije, ditce dinwa o. Baned ba chi ba ba chuab o ke dikan, ke na omu, wo a waa e-e ditce ndi waang baned ba ba ba-da chuo bankponghe eyen a-kyu ke bunyindyitiem, ditce di nwa o. Nyin nen azong biem nyi a da rii a fu, ditce ndi dirun, ditce ndi jyi ditce di nwa me, ne erenghe a chi a koo ochuab ne ba ri baned. Ki chio mu a da kyu ne banyindyitiem ditce andi a fu oned mun nen nke mu o-chi nen n-da dacbuab nang kabonghe, mung kirun me to n-da chuab a, a tca a da chuab, a, a fe a bubui, a fing ne bunyindyitiem, one o to n-kyu a-mu ne ka fa kise eyen, chiom ki fii nki ba da rdyi a kyui ne a kwu nyid, a juo oned o-koo, ba wo a mu nya? Ko nki nen or yip nkin ditce dinwa o azong akwob nyi ko nyi a a juobe, a ruu a fu ditce ndi nyin nen ditce ndi jyi, ditce di nwa me, oned o o fum kijii o ba sed o, wi yen a rii ganki a nyide a fu ditce ndi anyi ditce ndi yen ditce dinwa o